Ман хостам ба назди духтур равам. Ба рақами клиника занг задам. Гуфтам: Салом, мехостам барои машварат бо духтур сабт шавам. Онҳо пурсиданд кай мехоҳам биоям ва номамро гирифтанд. Ман барои рӯзи наздиктарин сабт шудам.